عشان تسيطر علي التوتر في مكان العمل ممكن تاخد برك تاخد برك تشرب ليك فيهو سيجارة او تكسر الروتين بي انك تطلع شويه تغير خمسه دقائق او تبتعد عن الحاجة البتوترك إذا كان في مشكلة في حاجه تبتعد عن الزول المسبب لي المشكله والمسبب لي التوتر يعني لي مسافة بتاعت خمسه عشره دقائق كده الزول بصلح مزاجو وبجي راجع لي العمل من جديد